<hesitation> Hany nohoaniko farany zao lasopy- lasopy akoho zany <noise> <hesitation> de fomba nagnamborako azy <hesitation> namboa- nivily paty avao za de nendasiko akoho igny de nafangaro, nataoko mendy zany akoho igny de nasiasiako atody agnatiny ao, de tapatapay de nafangaro de <hesitation> de zay de nohaniko.